Mitendry gitara no tiako ianarana satria ny gitara afaka entina mandendeha. Na ohatra ary zao enao eo any amin'ny toerana lavitra de mba ao amdamosinao fotsiny iny de miaraka aminao eny. Fa ny piano miraikitra eo aminy toerana eo, ary mazefatra tsy afaka ho batabatainao. De gitara zany no tiako noho ny piano, raha hoe hianatra.